қазақстан республикасының өкіметінің шешімі бойынша
мемлекет алдында сіңірген еңбегі үшін талғат амангелдіұлы тапаншамен марапатталады
тапаншаның өзі қайда

екі генерал лейтенант давайте
құтты болсын
рахмет шын жүректен
пистолетсіз вообще болмайды
все специально с такой миссией приехали
екі генерал жарасып тұрсыңдар
қорқады ол менен

летчик космонавт казахстана который в космическом пространстве пробыл триста сорок одни сутки э девять часов и сорок шесть минут я запомнил это почти год находился

соған өте қуаныштымыз мына тарихта бар мынау қазір дүниежүзінде бәрі сізді біледі енді летчик космонавт

осында тұра бер тұра бер
патрон жоқ так что
құрметті әріптестер біздің ііі бүгінгі отырысымызды бастардың алдында тағы бір жағымды миссиямыз і жаңалығымыз бар

мүшесі әрі комитет хатшысы ретінде еліміздің тәуелсіздігін нығайтуға зор үлес қосып келе жатқан төлеубек төлеуұлының жақында жақсы мерейтойы болды
ол жөнінде біздің мемлекет басшылары сенат төрағасы арнайы құттықтады әлі де ресми түрде құттықтайды
біз де комитеттің атынан төлеубек төлеуұлын осы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз
мынау рахмет өзіңіздің жақсы көретін абай атаңыздың есіңізге салып қойып отырады бүгінгі біздің
тойды ресми түрде асықпай осы карантин біткеннен кейін атап өтетін боламыз сізге тек қана өмірдің барлық жақсылықтарын тілейміз
құрметті әріптестер
бүгінгі ііі біздің отырысымыздың күн тәртібі сіздерге алдын ала таратылып берілген қарсы болмасаңыздар күн тәртібін бекітейік
күн тәртібін бекітетін болсақ онда ыыы қажетті кворум жеткілікті бүгін ы жұмысымызға кірісейік
күн тәртібіндегі бірінші мәселе мамандандырылған мекемелердің артықшылықтары мен иммунитеттері туралы конвенцияны ратификациялау туралы заңның жобасы
бұл заңның жобасы бойынша баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы сыртқы істер министрінің орынбасары ашықбаев ержан нығметоллаұлына беріледі

қайырлы таң құрметті мұхтар абрарұлы құрметті комитет мүшелері
қарауларыңызға енгізіліп отырған заң жобасы бойынша келесіні баяндағым келеді
ы бұл конвенция мың тоғыз жүз қырық жетінші жылғы жиырма бірінші қарашасында қабылданып біріккен ұлттар ұйымының мекемелірінің пайдаланатын артықшылықтары мен иммунитеттер жиынтығын біріздендіруге бағытталған
бүгінгі күнде бұл конвенцияға жүз отыз бір мемлекет мүше болып отыр
біріккен ұлттар ұйымы жарғысының елу жетінші бабына сәйкес мекемелер экономикалық әлеуметтік мәдени және гуманитарлық
сияқты арнайы салалардан ынтымақтастықты жүзеге асыратын және біріккен ұлттар ұйымымен байланысы бар әмбебаптық сипаттағы үкіметаралық ұйымдар болып табылады
мекемелердің саны он тоғыз олардың барлығына қазақстан республикасы ы мүше болып кіріп отыр
елімізде жеті мекеменің атап айтқанда юнеско фао халықаралық еңбек ұйымы сонымен қатар і бреттон вуд жүйесінің мекемелерінің өкілдіктері орналасқан
олардың ішінде юнеско және халықаралық ы қаржы корпорациясы өкілдіктері аймақтық мәртебеге ие
мекемелердің және олардың лауазымды тұлғаларының артықшылықтары мен иммунитеттері қазақстан мың тоғыз жүз тоқсан бесінші жылдан өзі мүшесі болып ы қатусышысы болып табылатын біріккен ұлттар ұйымының
артықшылықтары мен иммунитеттері туралы мың тоғыз жүз қырық алтыншы жылғы конвенциясында баяндалған біріккен ұлттар ұйымының жалпы артықшылықтары мен иммунитеттеріне теңестірілген
осы екі құжаттағы артықшылықтар мен иммунитеттер туралы ережелер бір бірін қайталайды және өзара бірдей
сондай ақ бұл ережелер ы осы аталмыш конвенцияның бесінші бабына сәйкес осы ұйымдарға қазақстан республикасы дипломаттарын да қамтиды
қазіргі уақытта қазақстанда орналасқан мекемелер өкілдіктерінің артықшылықтары мен иммунитеттерге ие болатын халықаралық қызметкерлерінің
олардың отбасы мүшелерін қоса алғанда жалпы саны жүз жеті адам яғни елу екі қызметкер мен елу бес отбасы мүшелері
конвенцияның ратификациялануы ы заң жобасында біз і бір ескертпе мен бір мәлімдеме жасадық ы қазақстан азаматтарын салық
төлемдерінен босатпаймыз өйткені қазақстан республикасының отыз бесінші бабына сәйкес заңды түрде белгіленген салықтарды алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу әркімнің борышы әрі міндеті болып саналады
мекемелердің қызметі мемлекет дамуының барлық дерлік маңызды салаларын қамтиды және бүгінгі күнде біздің олардың олармен ынтымақтастығымыз ы аса жоғары деңгейде
ы мәселен азық түлік және ауыл шаруашылығы ұйымымен ынтымақтастық шеңберінде ы қазақстанда алдын ала мөлшермен ы жиырма жеті миллион доллардан асатын ыыы он жеті ұлттық өңірлік ііі және аймақтық ы жобалардың іске асырылуы жоспарлануда
ыыы еліміздің ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің дамуына дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен ынтымақтастық қомақты ы үлес қосуда
ы бұл ұйыммен өзара әрекеттестікті нығайту қажеттілігі ы бұл ұйымның бүгінгі күні ковид он тоғыз ы пандемиясымен күрес шеңберінде жаһандық үйлестіруші рөлін атқарып жатқан жағдайынан айқын көруге болады
ы юнеско ы ұйымымен ы бұл ұйымның жобалық қызметі қазақстандық мәдени және табиғи мұраларды насихаттауға
орнықты даму үшін ғылыми және гуманитарлық жұмылдыруға білім беру және коммуникация саласында үздік халықаралық тәжірибені қолдануға қолғабыс көрсетіп отыр

алматыда орнықты даму мақсаттары бойынша біріккен ұлттар ұйымының орталығын құру және біріккен ұлттар ұйымының басқа да ұйымдары мен агенттіктерін тарту туралы бастамасын іске асыруға көмек беретінін атап өткім келеді
мекемелердің артықшылықтары мен иммунитеттері туралы конвенцияны ратификациялау туралы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз
назарларыңызға рахмет
рахмет ержан нығметоллаұлы
баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма құрметті әріптестер
сұрақ жоқ ыыы онда ііі ержан нығметоллаұлы бір мәселеге сіздің назарыңызды аударғым келеді
сенат төрағасы м ыыы халықаралық ұйымдардың басшыларымен өткізген кездесулерінде үнемі ііі сол халықаралық ұйымдардағы
қазақстан өзінің мүшелік жарына төлейтін қаржыландыратын халықаралық ұйымдардағы қазақстандықтардың үлес салмағының жеткілікті деңгейде болуы керек екендігі жөнінде ұдайы назар аударумен келе жатыр
әсіресе бұл еуразиялық экономикалық қауымдастыққа байланысты осы қауымдастықтың басшысы мясниковичпен болған кездесуде айтылған болатын
дәл қазір сіздің ммм бұл мәселе бойынша жауап бермей ақ қоюыңызға болады бірақ біздің енді ыыы оон ның құрылымдары бойынша біз
і бір жылдың өзінде бір бүтін оннан жеті миллиард теңге қаражат төлейді екенбіз оларды қаржыландыруға
демек олардың құрамында да қазақстандық азаматтардың болуы сыртқы істер министрлігінің тұрақты назарында болу керек деп есептеймін
осы мәселе сіздің назарыңызда болсын деп әдейі айтып қойып жатырмын
басқа сұрақтарыңыз бар ма құрметті әріптестер
сұрақ жоқ болатын болса онда қосымша баяндама жасау үшін сөз комитет хатшысы сенатор төлеубек төлеұлына беріледі
рахмет құрметті мұхтар абрарұлы құрметті әріптестер
аталған конвенция біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының бір мың тоғыз жүз қырық жетінші жылғы жиырма бірінші қарашадағы жүз жетпіс тоғыз екі қарармен қабылданды
заң жобасының мақсаты біріккен ұлттар ұйымының және әртүрлі ыыы мамандандырылған мекемелерінің артықшылықтары мен иммунитеттерін бір келкіне келтіретін конвенция ратификациялау болып табылады
қазақстан ыыы біріккен ұлттар ұйымының он тоғыз мекемесінің мүшесі
кейбірінің біздің елімізде өз бар і тізім бойынша
алайда қазақстан конвенциясы ескертпе мен және ы
і бірінші ескертпе қажеттілігі қазақстан азаматтарының осы нормаларға объективті түрде қол жеткізе алмайтындығында өйткені олар шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар болып табылмайды
тиісінше осы адамдардың өз азаматтығы бар мемлекетінің аумағында болуына байланысты оларға репортациялау рәсімі қолданылмайды
екінші мәлімдемеге келетін болсақ ол қазақстан республикасының заңнамасына сәйкес босату берілетін кедендік төлемдердің барлық түрлері мен түсінілетін кедендік алымдар терминің қолдануымен байланысты еді
заң жобасын қабылдау елді екіжақты және көпжақты кеңейтуге және тереңдетуге сондай ақ оның үйлестірулі мен тиімділігін арттыруға ықпал ететін мамандандырылған мекемелердің қызметі үшін қолайлы жағдайлар жасайды
заң жобасы бойынша жұмыс тобы өткізілді сенаттың тұрақты комитеттерінде заң жобасына ескертулер мен ұсыныстар жоқ
баяндалғанды ескере отырып комитетке бұл заң жобасын сенат отырысының қарауына енгізуді ұсынамын
рахмет назарларыңызға
рахмет төлеубек төлеуұлы
қосымша баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма
жоқ шығып тағы да сөз сөйлеймін дейтіндер бар ма комитет мүшелері арасында
жоқ ендеше бір ғана ұсыныс келіп түсті заң жобасын ешбір ескертулерсіз қолдап сенаттың отырысына шығару жөнінде
қарсы емессіздер ғой
шешім қабылданды рахмет бірінші мәселе бойынша шақырылған лауазым иелеріне рахметімізді айтамыз
ыыы сенат отырысы он төртінші мамырға жоспарланған онда министр баяндама жасайтын болады
құрметті әріптестер екінші мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасының заң жобасын бірінші оқылымда қараймыз
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының ұлттық экономика вице министрі алпысов ермек амантайұлына береміз сөз сізде
рахмет құрметті мұхтар абрарұлы құрметті депутаттар
заң жобасының негізгі мақсаты жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін сондай ақ мемлекеттік материалдық резервті одан әрі жетілдіру болып табылады
сондай ақ заң жобасының міндеті мемлекеттің жұмылдыру дайындығы деңгейін арттыру
бұған қол жеткізу жұмылдыру дайындығы саласында уәкілетті органға мемлекеттік бақылау құзыретін беру жолымен көзделген
кәсіпкерлік кодекстің мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы нормалары жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру саласындағы қатынастарға таралмайтын болады
мемлекеттік бақылау салалық заңымен белгіленген тәртіпке жүзеге асырылады
бұдан басқа жұмылдыру соғыс жағдай кезеңінде және соғыс уақытында жұмылдыру тапсырмаларын және тапсырыстарын орындамағаны үшін
қылмыстық жауапкершілікке қылмыстық жауапкершілік осы саладағы іс шараларды бейбіт уақытта орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілік орнату ұсынылады
жауапкершілік деңгейін арттыру үшін жұмылдыру органдарын тікелей мемлекеттік органдар мен ұйымдардың бірінші басшысына белгілеу ұсынады
заң жобасын сондай ақ жұмылдыру дайындығы саласындағы мемлекеттік органдардың бірқатар құзыреті
мемлекеттік материалдық резерв ұлттық қауіпсіздік қауіпсіздікті қамтамасыз ету төтенше жағдайда алдын алу және жою гуманитарлық көмек көрсету құралы болып табылады
қазіргі кезде пандемияға қарсы күрес кезінде мемлекеттік материалдық резерв нұр сұлтан және алматы қаласындағы стационарларды әскери ұтқыр госпитальдар мен блокпосттарды ұйымдастыру үшін материалдық құндылықтармен қамтамасыз етті
он облыстың әкімдіктеріне қаржы министрлігі мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің бұйрығы негізінде жұмылдыру резервінен медициналық дәке медициналық құралдар аппараттар және басқа да туарлар берілді
сондай ақ екі мың жиырмасыншы жылдың басынан бастап табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою үшін еліміздің бірқатар өңірлеріне екі жүзден астам арнайы техника мен басқа тауарлар да шығарылды
ұсынып отырған заң жобасында мемлекеттік материалдық резерв жүйесін жетілдірудің жаңа тәсілдері көзделген
денсаулық сақтау министрлігіне денсаулық сақтау жүйесінің жұмылдыру резервінің дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарын қалыптастыру сақтау және жаңарту жөніндегі функцияларды беру ұсынылады
салалы тауарларды жеткізу мәселесін шешу мақсатында сапалы тауарларды жеткізу мәселесін і шешу мақсатында денсаулық сақтау министрлігінің ұлттық сараптама орталығы
мемлекеттік резервке жеткізілетін немесе сақтаудағы тамақ өңімдерін қазақстан республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне зертханалық зерттеулер жүргізетін болады
бұдан басқа сақтау мерзімі өткен тауарларды кәдеге жарату және кәдеге жаратылған тауарларды сату үшін айналымға шығару мүмкіндігі көзделеді
өз кезегінде бұл сақтау мерзімі өткен мемлекеттік материалдық резерв тауарларын басқа тауарға қайта өңдеуге және республикалық бюджеттің кіріс бөлігін толықтыра отырып оларды сатуға мүмкіндік береді
мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарының сақталуын қамтамасыз ету үшін сақтау пункттерін талдау кезінде өлшемдерді бекіту жөніндегі үкіметтің құзыретін белгілеуі көзделеді
сақтау пункттерін белгілі бар бір талаптарға белгілі бір талаптарға тиісті өндірістік қуаттарға қаржы экономикалық тұрақтылыққа қоймалардың сақтау шарттарына сәйкестігіне сәйкес келетін ұйымдарды ғана анықтайды
сақтау пункттеріне қойылатын қосымша талаптар мемлекеттік резерв тауарларын сандық және сапалық сақталуын қамтамасыз ету үшін қажетті өндірістік мүмкіндіктері жоқ делдалдық құрылымдарды алып тастауға мүмкіндік береді
осы норманы жалғастыру үшін сақтау пункттерінің тауарларды жаңарту мүмкіндігі енгізіледі
көрсетілген тетік тауарларды сақтау пунктіне салғаннан кейін барлық жаңарту процессін шартта белгіленген жаңарту кестесі бойынша сақтау пункті дербес жүргізеді деп болжайды
жаңартылуға жататын және броньнан шығарылған материалдық құндылықтарды мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің шешімі бойынша өтеусіз негізде басқа мемлекеттік органдарының балансына беру көзделген
бұдан да басқа заң жобасының нормаларының басқа заңнамалық актілерге сәйкес келтіру мақсатында редакциялық және нақтылайтын сипаттағы түзетулер енгізілді
заң жобасын іске асыру алты кодекске және бес заңға түзетулер енгізуді көздейді
заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік экономикалық және құқықтық салдарға әкеліп соқпайды
республикалық бюджет комиссияның отырыстарында мақұлданды
заң жобасы белгілеген тәртіпке сәйкес президент әкімшілігімен және мемлекеттік органдармен келісілді
зейін қойып назарларыңызға рахмет
қолдауларыңызды сұраймын
рахмет ермек амантайұлы
баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма құрметті әріптестер
ы сенатор қайрат пернешұлы қожамжаров
құрметті әріптестер әрине қандай жағдайда бұл заңның қабылданып отырғаны белгілі болып отыр бірақ та тікелей айту керек бұндай заңдар м сыбайлас жемқорлыққа тікелей жол ашатын заңдар
шешімдер мынау ы кәсіпкерлік кодекстің нормаларын ііі ескермейтін болады лауазымды иелер тек қана өздері шешім қабылдайтын болады
қазір президентіміз ііі көптеген қаржы бөліп отыр ол жаңағы біздің кәсіпкерлердің жағдайын жасау үшін
ал олардың жағдайын жасау үшін оларға тапсырыс беру үшін олар қаржы болуы үшін әрине бұл комитеттің де тұтынатын заттары өте маңызды
сол себепті менің бір ғана сұрағым бар
біздің отандық кәсіпкерлер өндірушілерге қандай ііі ықтимал ііі басымшылық беріледі осы жағдайда сондай сұрақ
себебі біз әдейі қаражат бөліп отырмыз миллиардтар сұрақты түсіндіңіз бе ермек амантайұлы түсіндім
сонымен қатар менің ойымша бұл жерде шешім қабылдайтын лауазым иелеріне і тікелей жауапкершілік орнату керек қылмыстық жауапкершілік әкімгершілік жауапкершілік
себебі осы кезең өткеннен кейін олардың іс әрекетіне құқықтық тұрғыдан баға беріп тексеріс жүргізу керек
себебі осындай жағдайда көптеген мемлекеттерде сыбайлас жемқорлыққа өте үлкен жол ашылады
осы екінші жағы бар бұл мәселенің соған жауап берсеңіздер рахмет
ермек амантайұлы жауап қысқа нұсқа
сұрағыңызға рахмет қайрат пернешұлы
алдын ала мынау ыыы кәсіпкерлік кодекске ыыы кіреді ме жоқ па деп м ііі көптеген ұсыныстар болды
біз енді ііі мпп атамекенмен келісіп ііі мемлекеттік органдармен бірге келісіп кәсіпкерлермен ақылдасқан кезде ііі арв ны өткізенбіз осы кәсіпкерлік кодекс ііі кірмеу үшін ыыы анализ регуляторного воздействия ыыы сондықтан осы нормалар кірген
бұрын ііі өзіңізге белгілі мемлекеттік бақылау осы салада болған жоқ сосын жауапкершілік те болған жоқ көзделмеген
осы заңның ең ерекшелігі мемлекеттік бақылау күш күшейтіледі осы салада ыыы арнайы жауапкершілікті көзделген менің жаңағы баяндамамда айтылғанда
біздің і отандық кәсіпкерлерге ең негізгі мемлекеттік резервке ііі қолданатын ыыы осы тауарларды сақталынатын і ең негізгі приоритет берілетін отандық кәсіпкерлерге ғана
мысалы біз і қазіргі кезде е ііі мемлекет басшысының тапсырмасы мен ііі мынау тамақтандыру қорын толығымен қамтамасыз етіп жатырмыз
і ең негізгі отандық ііі кәсіпкерлерге приоритет ііі бірақ кейбір ііі бізде ііі тамақ қорында сақталатын тауарлардың ыыы ііі кейбір ііі кейбір тауарлар бізде ііі өзіміздің елімізде тапшы
сондықтан ыыы импорт арқылы ол жерде оның ііі тек қана екі үш түрі ғана бар ыыы импорт арқылы ііі алуға қазір көздеп жатырмыз
осы заңның ішінде тағы бір қосымша нормалар жаңа мен айттым ғой сақтау сақтау пунктілері ііі ііі енгіземіз деп жоспарлап жатырмыз
сақтау пунктілер ол ең негізгі біздің отандық кәсіпкерлер өздерінің сақтау қоймаларына і жоспар бойынша сақтап отырады егер мерзімі келіп отырса жаңадан жаңартылып тұрады
і басқа жағынан қолдау жағынан қаражатты қолдау жағынан ііі біз де мынау не ііі бизнес жол картасына ыыы ұсыныспен енгізіп жатырмыз
қазіргі кезде төтенше жағдай кезде і окед тер бәрі ыыы толығымен тоқтатылды
осы ыыы біздің мынау ыыы мемлекеттік резервке осындай қызмет көрсететін кәсіпкерлерге мүмкіндік бар і жеңілдетілген қаражат алу
жақсы түсінікті екінші
сіз ііі ермек ііі амантайұлы болашақта істейтін жұмыстарыңыздың бәрін айта бермеңіз біз ананы енгізейік деп жатырмыз мынаны бүйтейік деп жатырмыз деп
сізге конкретно по законопроекту был же задан вопрос
қысқаша ғана жауап беріңіз бар ма бар жоқ па жоқ деп
бар кешірім сұраймын
екінші мәселе бойынша ііі мынау не лауазымды қызметкерлер шешім қабылдайтын біздің тексеріске шыққан кезде ыыы қазіргі кездегі заңға ы қылмыстық
ыыы заңның ішінде жауапкершілік ыыы егер і осындай кемшіліктер анықталса құзыретті органдар заң талаптарын қолдайды деп ойлаймын
жақсы рахмет
басқа сұрақтар бар ма құрметті әріптестер
тағы бір сұрағыңыз бар ғой деймін қайрат пернешұлы иә
бұл жер ең маңыздысы
мен енді өзіміздің жаңағы тәжірибеден шығып айтып отырмыз ғой осы комитеттің бес алты бұрынғы төрағалары қылмыстық жауапқа тартылып кетті і оны сіздер де білесіздер біздің ііі тарихтан қазіргі кездегі
ең басты тізім кім сол мемлекеттік тапсырысты осындай жағдайда кім қояды
бұл жерде лауазымды адамдар мысалы көбінесе басқа елдердің ресей басқа да қасымыздағы көрші қытай елдерінің өндірушілерінің және солармен
ауызжаластыққа барып сол бізде өндірілетін тауарлардың түрін жоқ деп келтіріп і солардан тауар алып солармен бөліседі шындап келген әңгіме енді
сол себепті бұл жерде өте маңызды сол тізімді кім жасайды ол
ол мемлекеттік ы мысалы үкіметтің деңгейінде жасалатын нәрсе сол біздің айтатынымыз рахмет
ермек амантайұлы қойылып отырған мәселені егер сұрақты түсінбеген жағдайда орыс тілінде де жауап беруге болады
вопрос ы с подсказкой
после принятия этого законопроекта правительство подзаконными актами а именно постановлением правительства должны регулировать те вопросы которые не вошли в законопроект ответ должен быть такой
басқа сұрақтарыңыз бар ма құрметті әріптестер
жоқ жоқ болса онда мен сіздің і назарларыңызды бір нәрсеге аударғым келеді
қазақстан республикасы парламенті сенатының төрағасы дариға нұрсұлтанқызы
өте маңызды мәселе көтеріп отыр
ол мәселе мынаған келіп саяды можете ответить тоже на русском языке если вам так будет удобно
почему из гос контроля выводятся вооруженные силы другие войска и воинские формирования
привожу конкретный пример
допустим вы проверяете министерство внутренних дел и привлекаете к административной ответственности тех должностных лиц которые допустили ошибки в своей работе
в то же время в составе этого министерства имеются формирования
которые уходят от эээ такой ответственности
с одной стороны руководство мвд привлекается с другой стороны руководство подразделений мвд по гражданской обороне или национальной гвардии не подпадает под этот законопроект
как такое может быть кто может ответить
пожалуйста ермек амантайұлы можете ответить вы
ыыы рахмет у нас на рабочей группе этот вопрос поднимался сейчас мы эээ соответствующие запросы
в силовые органы и совет безопасности тоже мы запросили мы в письменной форме ответ в ближайшие дни представим на рабочей группе позиции всех гос органов
хорошо понятно сейчас мы скажем по этому поводу свое мнение
құрметті әріптестер басқа сұрақтарыңыз бар ма жоқ па
онда басқа сұрақтар жоқ болатын болса қосымша баяндама жасау үшін сөз комитет мүшесі сенатор талғат амангелдіұлы мұсабаевқа беріледі
рахмет құрметті төраға құрметті әріптестер
қаралып отырған заң жобасы жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйелерін сондай ақ мемлекеттік материалдық резервті жетілдіруге бағытталған
заң жобасында ііі алғаш рет жұмылдыру дайындығы саласындағы бұзушылықтар үшін әкімшілік жауапкершілік енгізіледі
сонымен қатар мұндағы жаңашылдық жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру саласындағы мемлекеттік бақылауды енгізу болып табылады
бұл заң жобасы өте маңызды өйткені оны қабылдау біздің еліміздің жұмылдыру дайындығын мемлекеттің әскери қауіпсізідгі мен қорғанысын қамтамасыз ететін деңгейде қолдауға мүмкіндік береді
құрметті әріптестер сенаттың тұрақты комитеттері заң жобасын тұжырымдамалық тұрғыда қолдады және ол бойынша бірқатар ұсыныстар енгізілді
енгізді жұмыс тобы ескертулер бойынша жұмысты жалғастыруда олар бойынша шешім екінші оқылымда қабылданады
жоғарыда айтылғандарды ескере отырып заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынамын
рахмет міне баяндама деген осындай болу керек ол қысқа нұсқа
құрметті әріптестер ііі қосымша баяндамашыға қоятын сұрақтарыңыз бар ма
жоқ тағы да сөз сөйлеймін дейтін азаматтар бар ма
жоқ ендеше м ііі сенаттың отырысы бізде он төртінші мамырға жоспарланып отыр
бүгінгі біздің отырысымызда тек бұл заң жобасын бірінші оқылымда қарап отырмыз
осыған байланысты ермек амантайұлы ііі сенаттың жалпы отырысында бұл мәселе бойынша министр баяндама жасайды
ол баяндама жасардың алдында сіз бүгінгі отырыста болған көтерілген проблемалы мәселелерді ол кісіге баяндауыңыз керек
өйткені сенаттың жалпы отырысында дәл осы сұрақтар қойылуы мүмкін сонда жауап нақты болу керек ол бір екіншіден
екінші оқылым екінші оқылым ііі сенаттың жалпы отырысында бірінші оқылымнан кейін үзіліс жасалып үзілісте біз ііі осы заң жобасын кеңейтілген комитеттің отырысында қарайтын боламыз
парламенттің жалпы отырысының үзілісінде тағы отырыс өткіземіз оған сәрсенбаев мырза тиісті кабинетті даярлап қоясыз сонда біз тиісті шешім қабылдайтын боламыз
осы мәселеге байланысты мынау алдын ала біз мынау ііі кесте жасап ол кестеде біз комитет тарапынан осы заңға түсірілетін бір өзгеріс бар
былайша айтқан кезде ол үлкен өзгеріс емес ол мынау конституциямызды қолданыстағы заңнаманың нормаларын сақтау үшін жасалып отырған жаңағы менің сұрағымнан туындап отырған өзгеріс
ы осыған байланысты ііі ол ііі сіздер оған келісетін болсаңыздар онда жұмыс тобына қосылуларыңызды сұраймыз мен мұны экономика министрлігінің баршылығына айтып отырмын
ііі сосын комитеттің отырысындағы үзілісте талқылау кезінде егер біздің түзетулерімізбен мәжіліске қайта қайтару жөнінде я шешім қабылдаймыз я оны осы күйінде қалдырамыз
сондықтан ыыы осы отырысқа дейін сіздерде екі күн уақыт бар
екі күн ішінде осы заң жобасына жауапты сенатор мұсабаевпен хабарласып өздеріңіздің позицияларыңызды білдірулеріңізді сұраймын бұл экономика министрлігіне қатысты айтылған нәрсе
әзірге осы кестеге түсірілген позиция бойынша ііі заң жобасын қолдап сенаттың жалпы отырысына шығару жөнінде жаңа ұсыныс айтылды осы ұсынысты дауысқа қоямын
қарсы емессіздер ғой
келісесіздер ендеше осындай шешім қабылданды
ермек амантайұлы баяндамаңызға рахмет жұмысыңызға табыс тілейміз сау саламатты болыңыз

бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рахметімізді айтамыз сау болыңыздар
енді жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз
бұл кеңейтілген отырыс осымен аяқталды енді комитеттің жалпы отырысына көшеміз
күн тәртібінде бір мәселе бар
еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінген тауарларды қадағалап отыру тетігі туралы келісімді ратификациялау туралы қазақстан республикасының заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының қаржы министрі байеділов қанат ескендірұлына беріледі
қанат ескендірұлы мынау біздің отырысымызды өткізіп отырған кабинет ы бұл зал ііі регламентацияланған
бізден кейін де жиналысты өткізетін бірнеше комитеттер бар осындай видео байланыс жүйесі арқылы сондықтан баяндамаңызды қысқа жасауыңызды тапсырамын
рахмет түсіндім
құрметті мұхтар абрарұлы құрметті сенат депутаттары
сіздердің қарауларыңызға еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінген тауарларды қадағалап отыру тетігі туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасын енгізіп отырмыз
келісімнің негізгі мақсаттары тауарлар айналымына тиімді бақылауды қамтамасыз ету заңсыз айналымды анықтау салық төлеуден жалтару жағдайларын жою бюджетке түсетін салық және кеден төлемдерін ұлғайту болып табылады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
қадағалау ыыы импорттық тауарлар бойынша жүзеге асырылатын болады қадағалауға жататын
келісімнің негізгі мақсаттары тауарлар айналымына